Ours polaire asiak resaky hoe ino gny fomba ahafahany ah na ino ma- raha anagnany ahafahany miay maharitsy, velo soa amantsara amy gny toera mangatsiaky. Da izy, izy matevy gny hoditsiny no matevy koa gny volony, kely gny sofiny ka mahazaka anizay nara zay. De afaky, gny sakafo haniny aby koa dra fa mifagnaraky amy ze nara aby zay mba tsy hampanara anazy.